اشرح كيفية ربط الحذاء. خد طرفي الرباط بيدك، وابدأ بمررهم في الثقوب اللي فوق بعض ثبت الرباط وربطه أول مرة بحركة بسيطة عشان يثبت استخدم عقدة السفينّة بخطوات بسيطة وسريعة شد الرباط حتى تحس إنه ثابت ومريح بدون ما يضايقك